මම ඇත්තටම කැමතියි <hesitation> සම්භාව්‍ය චිත්‍රපටි වගේම <hesitation> අලුත් චිත්රපටි බලන්නත්. මොකද <hesitation> අපිට එහෙම සම්භාව්‍ය ඒවා විතරයි හොඳ අලුත් චිත්රපටි හොඳ නෑ ඒවා වාණිජමය <hesitation> විදිහට හැදුණු <hesitation> චිත්‍රපටි විතරයි කියලා ඒවා පැත්තකට දාන්න බැහැ. <hesitation> හැම චිත්‍රපටියකටම විශේෂිත වූ <hesitation> කතාවක් තියෙනව. ඒක නිසා අපිට <hesitation> ඒ දෙකම බලලා ජීවිතයට එකතු කරගන්න දේවල් තියෙනව. අලුත් චිත්‍රපටියක් බැලුවත් සමහරවිට ඒකෙ ලොකු ගැඹුරු කතාවක් නැතත් අඩුම තරමින් අපිට <hesitation> මනසට සුවය ගෙන දෙන විදිහේ <hesitation> ප්‍රහසනය හරි <hesitation> නැත්නම් <hesitation> ආදරය ගැන හරි දෙයක් <hesitation> විඳින්න අවස්ථාව හදල දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම හිතනවා සම්භාව්ය <hesitation> චිත්රපටි වලටත් මම කැමතියි අලුත් චිත්රපටි වලටත් මම කැමතියි කියල <hesitation> ඒ දෙකෙන්ම මගේ ජීවිතයට මම දේවල් එකතු කරගන්නවා.